Ny fanatanjahantena fantatro an <hesitation> tolon'omby an, moraingy, tolona, ady totohondry, tsipy kanetibe, hazakazaka, vikindava, viki-miakatra, a <hesitation> judo, karate, catch, taekondo, football baolina kitra, basket, ny volley, ny <hesitation> hand-ball, ny lomano